غادي يخصك صدفة وإبرة وخيط فاللون اللي بغيتي والحاجة غتاخد الصدفة وتحطها فالبلاصة فين بغيتي تخيطها من بعد غادي تاخد البرا وتركب فيها الخيط وغادي يدوز الخيط بزاف د المرات منتقبات ديال الصدفة غادي تدخل وتخرج حتى تثبت الصدفة مزيان وماتبقاش تتحرك فحال هكا غادي تكون خيطي الصدفة وثبتيها بواحد الطريقة مزيان